тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
армысыздар ма тамаша жыл подкастының тыңдармандары
сіздердің менің подкастымды тыңдап осы шаққа дейін келгендеріңізге өте үлкен рахмет айтқым келеді
және әрбір жіберген жылы тілектеріңіз мені әрқашан қуанышқа бөлейді
және де ары қарай подкаст жазуыма ынта береді
сондықтан сіздерге өте үлкен рахмет айта отырып бүгінгі подкастымыздың лирикалық формада болатындығын айтқым келеді
бүгін мен сіздерге екі өлең оқып бермекшімін
өлең оқуымның себебі ол өлең миллиондаған мыңдаған ойымыздағы түрлі сан түрлі ойларды бір кішкентай ғана төрт жолдық шумаққа ғана сыйдыратын тамаша өнер туындысы болып табылады
және өлеңді оқу арқылы біз өзімізге мотивация ынта алып ары қарайғы өмірімізге шабыт аламыз деп үміттенемін
бірінші өлең ол шыдамдылық жайында болса екіншісі жалпы адами қасиеттер өмір жайлы болмақ
біріншісін мұқағали атамыз ал екіншісін шәкәрім атамыз жазған
шәкәрім атамыздың өлеңі негізінде ұзақ
мен оны сәл пәл қысқартып кішкене форматқа сай і қылып қысқартып алдым
сондықтан ол жайында маған ы ұрыспассыздар деп үміттенемін
сонымен қатар өлең оқуда да өлең жазуда да мен шебер емеспін
ешқандай білімім жоқ
сондықтан өзімше болмасаң да деп өлең сіздерге оқып бермекшімін
сол тыңдап көрейік онда
бірінші өлеңіміз ол мұқағали атамыздың шыдай түс өлеңі
шыда шыда шыдай түс шыда тағы
шыдамдыны мына өмір ұнатады
үміттің кұлан иек құла таңы
әйтеуір бір атады бір атады
өкінбе өкпелеме бүгініңе
өмір өмір болмайды түңілуге
мәңгі сені жазбаған сүрінуге
қайта тұрып қақың бар жүгіруге
түсінемін жаныңның ауырғанын
шыдадың ғой шыдай түс дамылдағын
иогтардың тәсілін қабылдағын
басқасына бас ұрып табынбағын
шыда шыда шыдай түс тағы шыда
тау құлатқан тасқынның ағысына
кір жуытпай кіршіксіз намысыңа
қарысуға болады алысуға
ал екінші өлеңіміз шәкәрім атамыздың сен ғылымға болсаң ынтық өлеңі
алдыңғы жолы айтып кеткенімдей бұл өлеңді мен сәл пәл қысқарттым
бірақ соның өзінде өте ұзақ
өйткені атамыздың айтып кеткен сөздері мен жолдарының әрбіреуінің мағынасы өте зор
және мен оны қалай қысқартып форматқа сай етерімді білмедім
тыңдап көрелік
сен ғылымға болсаң ынтық
бұл сөзімді әбден ұқ
білгеніңнің жақсысын қыл
білмегеніңді біле бер
білген ердің бол шәкірті
білмегенді қыл шәкірт
үйренуге қылма намыс
үйретуге болма кер
кісі бағын деме бағым
өз денеңді нұрлы қыл
ай сықылды болма жарық
қарыз алып күн нұрын
күн сықылды көпке білдір
шықты ма күн батты ма
ай сықылды айтып ұқтыр
қанша ғұмыр өткенін
түн сықылды тым түнеріп
көзді тартып байлама
күндізі бол байқасын жұрт
келгені мен кеткенін
сусағанның сусыны бол
су сықылды сұп суық
бірақ ондай болма салқын
ел көңілін қалдырып
от сықылды жылы болсын
жүзіңіз бен сөзіңіз
бірақ ондай мархаматсыз
болма өртеп жандырып
жел сықылды желпі жұрттың
шаршағанын талғанын
жықпа үйін болма құйын
қылма жаман аманын
жер сықылды пайдалы бол
пайда алсын ел сенен
тасты жердей болма қатты
тілме жұрттың табанын
сен бұлттай бол көлеңке
мезгілімен бер жауын
сел ағызба жай түсірме
бұзба елдің шаруасын
дариядай дап дайын бол
пароходпен жүзсе де
болма толқын ашпа құлқын
жұтамын деп баршасын
бұл екінші шәкәрім атамыздың өлеңін мен өте жақсы көремін
себебі әрбір қазақтың ұранындай көтеріп бірімізге дос бірімізге бауыр болатындай тәрбиелейтін жақсы өлең деп ойлаймын
ыыы осы аптаңыз сәтті өтіп барлығы жақсы болсын

және сол өлең жолдары біздің өмірімізге бір тамаша оң өзгерістер мотивация берсін деп
келесі кездескенше сау болыңыздар
арман құсым қалықтайды көгімде
неге келдім мен
не істеп жүрмін мен бұл өмірде
белгілі бір орным бар ма өмірде
ойланамын мен толғанамын
мен келемін арқалап арманымды
берерім бар ма